Okei mai taim nuḡanai kika mai laḡani ta nuḡanai ḡaro baregori beḡe kiraḡia gavmani o lubu ḡena ḡaro baregori gavman ḡena ḡaro baregori maiḡeri kika ḡetanuni bena auḡegu boḡeboḡe ḡegu vemamina nuḡanai auna auravinirini dagarari tu ruarua moḡo. Verere iaḡiri selebreitiri ḡeḡorani tu auḡegu maḡuri nuḡariai tu iesu ḡena maḡuri bona ḡena mase bena mai toma tu au mai krismes iaḡomani nuḡanai korana iesu ḡena maḡuri kika iesu emarakariḡoto nai tanobarai ḡita mabarara namo taḡoitaḡoato ḡoi bona au initoma taiakuni tavereni be mo iesu ḡena mo maḡuri moḡa ḡarona moḡa taiakuan tavere iaḡiani nai vereḡauka vetoḡana marevana maki efoforeni taḡitaiani. Monana ma bita ḡitaiani ma taiaḡomani gud fraide ḡana mai laḡani nuḡanai iesu ḡena mo ma- mase ḡarona eḡabiani nai tu vituḡamaḡikau asi- kei. Ḡoi bona au ḡita iatarai ḡema maseto satauro tuḡunai kai ḡekuke raḡeto lalana evebubuto kariḡana ḡereveato. Emaseto nai asi karata ma ḡeḡabiato ḡetore kauato mamoe ba karata sena ḡia tauḡena eraḡekauto satauro tuḡunai, ḡoi bona au bitana maḡuri uranai ikirato satauro tuḡunai ḡekuke raḡeato mai toma bena toma bita ḡitaiani nuḡanai tu barau tu mo gabu moḡa tu asi ma ikiragiani, idimani ta asi- asi iomoḡa iniḡa ta asiḡi ḡia tu barau iri- ikiraḡiani ilailanai ḡoi bona au aiḡesi vereḡauka eveito ilaila nai ḡia ḡena maḡuri Goi bona au iatarai getore kauato ila ilanai au maki gita tauganira ta na vini barau genai bena ma mo bikiragia ila ilanai tanobara farefare kantri gena independence kwins betdei mo kara kara mo geri bege kiragirini tu gitana mo geri mot u ma woiri ma ganiganiri ma moniri ma farefareri be dei eguineni dei egabini mo geri mabarari tave raga verage iagian mai bikiragiani ila ilanai iesu veregaukana gena gena maguri gena mase maigatu asi woina asi woina goi bona au gita tauganira mo irauvinirani be tauganira kika mo ta vinini mo gena maguri garona nuganai kirismisi ema gena mase gudfaraide nuganai gita gera tauganira kika tavinini gena vitugunagi gauveiri kika iesu keriso kika kamasi ta vaganamoani mo keinana be maguri kirismisi mo kamasi bitana tanariani tagitagauani taguba kauani ila ilanai taiagomani mu gena mase garona eragasini nai gita gera vegubakau tu aigesi taveiani gita gera vanuga komiuniti nuganai mase gegorani tave gubakauni kavana ila ilanai iesu veregauka gena mase garona eragasini maki vegubakau vekorukau tu dagara baregona bena bege ribani mai tu guba tanobara eveiato barauna natuna gia ekiratonai ini toma goi tarima intoma au tarima gia ikirato nai intoma tatanu namoni tagani namoni nai vevaga kava au kekei tugamagi nuganai tu gita tata gera maguri garori mabarari nugariai Barau iesu veregauka mo rorina kekei tana torea be gita inimogo tamaguritagoni maki iana gita begitagaurani iana gita benarirani iana gita gera gara kika evinirani maguri aigesina gevetoreni senagina iesu veregauka tu gena varevare barego gita iatarai lakava geiagomani maki ia taugenana egabivegitarini mai tu au gegu tarimarima au gegu rubu gauveiri vetugunariri geveini au gegitagauguni au genariguni au vetugunagigu geveini au vekwaragigu geveini nai barauna mo geri tarima o ba asi gegauveito asi gesikuri ginikauto senagina barauna geri iaunegana geri riba evaragarini geri vamoka geri iaraga geri tavoga evaga namorini ge blesirini ta mai toma bita gitaiani tu barau gena vevalaga tu mogesina getoreani bena gita initoma ta tagitaiani tu gita tu lala e foketa mo ta gita karakaraiagiani senagina veregaukana tarima nugana kotukana roruna gegitaiani karai getanuni moga nai ma toma vevakavana kekei au na amaguri iagiani tu be veregauka gita rorura kotukanai ta vaga tanutogaia mai nai bita vaga vanugaiani nai tu gita asi bita gani vetauvetau asi bita boge vetau gera ribai gera iaunegai bege baregoni gera goro tano gera vamoka iaraga bevaga namorini be blesiniri tama veregauka bita gitaiani marevana goi bona au gerai bevaga foforiani nai veregauka vevaga namo tanikiu mabarana gia bita viniani dia tarimata bita viniani barau bita viniani korana goi tu o au tu barau vekwaragina tugamagina taveini asi ta gena namo namoni asi ta tanu namonamoni tamarana tu gita tu gegita tagorani be mai ta tanutagoni tamagurini. Taiago taiagomani o bag era ribai gera iaunega kei senagina mo bekragia ilailanai gen aura gaburiai tamagurini be tamanana vevaganamo mabarana tu tauani iauka lekenai be bubukaua bena goi bona au gita vetogara marevara be irau nai tu tarimarima asi kei go mero gita mai tu kamasi asigina mai tu veregauka kobanai be goritoga be ogitaiani ma barau vetogana marevana mai mero mai tau mai vavine mai kekenina geva foforiani mo tarima geri kiragitago geri murutago geri veuravini senagina tarima ia taugerina gita be gita vetau vetarani bogi gena mukuna maki gera numai mo be ragasi nagure faraka gura laura kava gara sesa besi senagina gerai mo beragasi